كان يرتعب كل ما جاء الليل، قرر أن يخرج في ليلةٍ مظلمةٍ في الغابة، وجد حيواناتٌ صغيرةٌ مثل الأرانب، وكانت خائفةٌ أيظًا ساعدهم وآظاء المكان بفضل شجاعته. عاد الجميع إلى منازلهم تعلم.